Më yë dun i'ixa jue yë dun më yë tsu'ukyë, naranja china, më yë amaxa'an nyaj yajxa'apyë ejt's yë papaya, më yë melonkë, jadun yë dun mëdë sandia jëdun dun këxë este i'ixats ejt's amaxa'an am yët's dun i'ixpë dun të tyatë të ioyë'ëy ka'ak a'ax jadun yë dun i'ixa nënëm.